بعد البيضة يبغى ليها طريقة عشان تسلقها... أنت أخذ البيضة وحطها في ماي في صفرية وخلي الصفرية على النار سبع دقايق ثمان دقايق يغلون وهذي البيضة وقشرها وأكلها... وحط فوقها ملح بعد لاتنسى ملح وفلفل بعد.. أسود!